Se mbaeti ko jupi, esa jaetuga inteligencia artificiales yande ñamae ye ipuere yande yaiporu kua datos reta, ñereta ipuere erei ko yande ya mo decide vaera se mbaeti amae je porque ipuere ko yande yande moicomegua kua yande